Íslands um hundrað milljón króna lán til að koma atvinnulausum flugfreyjum WOW

missir meira en þriðjung félagsmanna með falli WOW fimmtán þúsund manns gætu lent í vandræðum í fyrramálið þegar verkfallsaðgerðir hefjast samninganefndir atvinnurekenda og verkalýðsfélaga hafa setið á fundi í allan dag fólk sem er á dýrum lyfjum og er á biðlista eftir hjúkrunarheimili kemst síður inn en þeir sem ekki þurfa slík lyf kostnaður vegna lyfjanna getur leitt af sér skertari þjónustu við aðra íbúa gamanleikari með enga reynslu af stjórnmálum fékk flest atkvæði í forsetakosningum í Úkraínu í dag samkvæmt

búist er við að hann og sitjandi forseti etji kappi í annarri umferð eftir þrjár vikur

ljós voru slökkt í klukkustund víðs vegar um heiminn í gær til að vekja fólk til umhugsunar um umhverfismál svokölluð

var haldin í hundrað og áttatíu löndum til að koma starfsfólki WOW

til aðstoðar formaður Flugfreyjufélagsins segir aðstoðina ómetanlega vonast er til að greiðslur berist í vikunni um

manns misstu vinnuna á einu bretti þegar WOW

varð gjaldþrota á fimmtudag þar af voru

rúmlega fjögur hundruð flugfreyjur og flugþjónar allt meðlimir í frekar litlu og sérhæfðu stéttarfélagi Íslands og þar til seinnipartinn í dag var allt útlit fyrir að þessi hópur þyrfti að lifa af allan næsta mánuð launalaust það er ljóst að þetta er rosalegt högg fyrir er núna að missa vinnuna launalaus um mánaðamótin þannig að það var alveg ljóst að

ekki standa undir því að aðstoða þau eins og v r hefur gert

verkalýðs og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis og Rafiðnaðarsambandið veit ég til í dag náðist svo samkomulag um að a s í veiti félaginu um hundrað milljón króna lán en a s í geri síðan kröfu í þrotabú WOW það gerir um tvö hundruð og þrjátíu þúsund krónur á mann eftir skatt á morgun verður launabókhald þrotabúsins skoðað til að fá nákvæmari

útreikninga það er mjög erfitt að horfa framan í stóran hluta félagsmanna með kökkinn í hálsinum og og sorgmætt yfir því

að vera búin að missa þessa skemmtilegu vinnu þau sem voru í fullu námi samhliða vinnu eiga hvorki rétt á atvinnuleysisbótum né námslánum þetta virðast vera einhverjir tugir tugir aðila sem falla þarna á milli skips og bryggju sem ekkert er hægt að segja til um hver hver staðan verður þar sem það er ekkert í kerfinu sem grípur þau sem er grafalvarlegt til að fá greitt þurfa félagsmenn að undirrita skjal og framselja kröfur sínar í þrotabú WOW

en við vonumst til þess að þetta gerist í þessari viku þessi aðstoð frá

Alþýðusambandinu er ómetanleg fyrrverandi stjórnarmaður í WOW

segir að ákvörðun félagsins um að hefja flug með sé stærsta ástæðan fyrir falli þess hann segist hafa orðið fyrir vonbrigðum þegar

Indigo partners sleit viðræðum um kaup á hlut í WOW ben sat í stjórn WOW

á árunum tvö þúsund og sextán til tvö þúsund og átján stjórnarseta hans

vakti nokkra athygli enda hefur hann mikla reynslu úr flugi og var til að mynda forstjóri flugfélagsins í áratug

baldanza birti grein á samfélagsmiðlinum Linkedin um helgina þar sem hann taldi upp fimm ástæður fyrir falli WOW

hann segir að helsta ástæðan fyrir því að svona fór hafi verið

sem WOW notaði til að fljúga til fjarlægra staða eins og Indlands og Los Angeles

hefur unnið talsvert fyrir partners en bandaríska fjárfestingafélagið og WOW áttu í viðræðum í nærri fjóra mánuði hann telur að örlög WOW hafi verið ráðin þegar þeim viðræðum var slitið hann hafði sjálfur talið að þetta yrðu góð kaup fyrir

fyrir WOW

sjá í heild sinni á

is um fimmtán þúsund manns gætu lent í vandræðum í fyrramálið komi til verkfallsaðgerða hjá bílstjórum Strætós samningafundur v r Eflingar og fleiri félaga með atvinnurekendum stendur enn samningafundur Samtaka atvinnulífsins með Eflingu v r Verkalýðsfélagi Akraness Verkalýðsfélagi Grindavíkur Framsýn og Landssambandi íslenskra verslunarmanna hjá

ríkissáttasemjara hófst klukkan tíu í morgun þetta er sjöunda daginn í röð sem samninganefndirnar ræða saman að öllu óbreyttu hefjast verkfallsaðgerðir í fyrramálið og raska ferðum á tíu

tólf fjórtán fimmtán sextán sautján tuttugu og eitt tuttugu og fjögur tuttugu og átta þrjátíu og fimm og þrjátíu og sex ekki verður ekið

þessum leiðum frá klukkan sjö til níu á morgnana og milli

klukkan fjögur og sex síðdegis aðgerðirnar standa út aprílmánuð náist ekki samningar samkvæmt upplýsingum frá Strætó þurfa um fimmtán þúsund farþegar að finna sér annan fararskjóta til að komast ferða sinna það er því viðbúið að farþegum fjölgi í öðrum strætisvögnum og fleiri grípi til einkabílsins með tilheyrandi umferðaraukningu þá hefst þriggja daga verkfall félagsmanna Eflingar og v r sem starfa á hótelum og hjá fleiri stutt verkföll hafa verið boðuð í apríl og náist ekki samningar hefst verkfall fyrsta maí og stendur þangað til samningar nást þá eru hafnar kjaraviðræður ríkis og sveitarfélaga við opinbera starfsmenn kjarasamningar þeirra renna úr gildi á miðnætti í kvöld hér hefur formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu segir að fólk á

biðlistum eftir hjúkrunarrými sem er á dýrum lyfjum komist síður inn en þeir sem ekki þurfa dýr lyf kostnaður vegna lyfjanna kemur í veg fyrir önnur útgjöld á heimilunum á fjórða hundrað manns voru á biðlista eftir hjúkrunarheimili í lok síðasta árs og var meðalbiðtími hundrað og sextán dagar einhverjir þeirra þurfa dýrar lyfjameðferðir hjálpartæki eða þurfa að fara í dýrar aðgerðir þegar fólk flytur á hjúkrunarheimili færist allur lyfja og lækniskostnaður yfir á heimilið hjúkrunarheimilin fá greidda ákveðna upphæð fyrir hvern einstakling og er ekki gert ráð fyrir dýrum lyfjum eða aðgerðum í þeim gjöldum stjórnendur heimilanna standa þá frammi fyrir siðferðilegri spurningu af því það ber ábyrgð á hagsmunum allra sem búa á hjúkrunarheimilinu að ef að einn mjög dýr einstaklingur kemur inn að þá gæti þurft að draga úr þjónustu við aðra sem búa þar getur það þá haft áhrif á möguleika þess sem er á biðlistanum ja ég hugsa ef við tölum mannamál þá gæti það gert það að einhverju leyti en sem betur fer held ég að þessi tilvik séu örfá algerar undantekningar rammasamningur milli Sjúkratrygginga

og hjúkrunarheimila um þjónustu heimilanna rann út um áramótin í honum er gert ráð fyrir sérstökum greiðslum vegna dýrra lyfja og sérhæfðrar læknisþjónustu ekki hefur verið samkomulag um þessar greiðslur því miður var skömmtuð ákveðin upphæð upphæð í þetta sem við teljum í fyrsta lagi allt of lága gert var ráð fyrir tíu til ellefu milljónum á ári vegna allra hjúkrunarheimila samtökin hafa lagt fram tillögur um nýtt

fyrirkomulag en ekki hefur náðst samkomulag um þær við ríkið á meðan getur það bitnað á þeim sem þurfa á dýrum lyfjum og tækjum að halda já það gæti sannarlega gert það og það er ákveðið áhyggjuefni auðvitað þurfa eins og ég hef áður sagt þeir sem stýra hjúkrunarheimilum og starfa þar að þeir þurfa að gæta hags allra íbúanna

forsetakosninga í Úkraínu í dag gamanleikari með enga reynslu af stjórnmálum fékk flest atkvæði samkvæmt

önnur umferð kosninga verður eftir þrjár vikur þar sem valið stendur á milli tveggja efstu frambjóðenda kjörstaðir voru opnaðir klukkan sjö í morgun og þótt þrjátíu og níu frambjóðendur hafi verið á kjörseðlinum þótti sumum kjósendum vanta upp á fjölbreytni sú staðreynd að gamanleikari sem fer með hlutverk forseta í vinsælum sjónvarpsþáttum hafi lengst af haft forskot á aðra frambjóðendur samkvæmt skoðanakönnunum þykir benda til þess að almenningur sé sammála þessari ágætu konu

fólk sé þreytt á stjórnmálum og spillingu á sjötta tímanum voru birtar

reynist þær réttar fær Zelenskíj um þrjátíu prósent atkvæða öllu meira en sitjandi forseti Úkraínu fær um fjórtán prósent sem þýðir að hún færi þá ekki áfram í næstu umferð zelenskíj hefur enga reynslu af stjórnmálum fréttaritari b b c í Úkraínu

hann hafi ekki tekið mikinn þátt í kosningabaráttunni og lítið viðrað skoðanir sínar á pólitískum álitaefnum forseti Úkraínu hefur töluverð völd

verða komnir til starfa hjá heilsugæslu og framhaldsskólum um allt land fyrir árslok segja ráðherrar fulltrúi framhaldsskólanema segir að geðheilbrigðismálin hafi setið

gjörbylta geðheilbrigðisþjónustunni á Íslandi með því að færa geðheilsuna inn í heilsugæsluna með miklu skýrari hætti það er að segja vera þar með sálfræðinga sem

hafa ekki verið þar til skamms tíma og í öðru lagi með því að búa til geðheilsuteymi um allt land geðheilbrigðismálin voru til umræðu í Kastljósi í vikunni þar sem ungt fólk lýsti reynslu sinni af geðrænum vanda og sagði að kerfið hefði brugðist því kerfið er ekki orðið fullkomið alls ekki en við erum á fullu að breyta því og styrkja það eins og kom fram í þessum þætti er þegar búið að breyta verklagi og ferlum

Landspítalans til að komast til móts við það að fólk lendi ekki í svona eyðum í þjónustunni þannig að það er mjög margt jákvætt að gerast og ég held að það finni það allir sem eru í þessum geira þegar við erum að tala um hundruðir milljóna sem ég var að segja frá fyrir nokkrum vikum sem er verið að ráðstafa beinlínis og eingöngu til að bæta geðheilbrigðisþjónustu þá erum við á breytingartímum og við erum á leiðinni til

miklu betra ástands sambandsstjórn hefur ályktað fimm ár í röð að það vanti sálfræðinga inn í framhaldsskólana við viljum kalla á ráðherra að hætta að láta lagalegt umhverfi stoppa sig frá því að þjóna ungu fólki og við viljum að ráðherra og þingið ráðfæri sig meira við ungt fólk því við erum jú markaðurinn við þessa þjónustu okkur finnst mikilvægt að við erum bara að bíða eftir því að skrefin séu að sé verið að taka þessi skref og haldið áfram því þetta er búið að vera í gangi of lengi hvenær verður sálfræðiþjónusta aðgengileg öllum framhaldsskólanemum við gerum ráð fyrir því að það verði á þessu ári hún er í boði fyrir mjög marga framhaldsskóla enda leggjum við mikla áherslu á þetta svo vil ég líka taka fram að samstarf við stúdenta

og námsmenn skiptir mjög miklu máli núna til að mynda þegar við erum að búa til nýjan sjóð er varðar námslán þá eru nemendur alltaf með okkur í öllum þeim skrefum sem við tökum þrítugasti leiðtogafundur Arababandalagsins fór fram í höfuðborg Túnis í dag það vantar ekki fundarefni hjá leiðtogum arabaríkjanna en að þessu sinni var ákvörðun Bandaríkjanna að viðurkenna Gólanhæðir sem hluta af Ísrael ofarlega á baugi þótt bandalagið fordæmi ákvörðun Bandaríkjaforseta er ólíklegt að gripið verði til aðgerða

tengslum við Washington ekki síst vegna þess að stjórnvöld þar þykja mikilvægur bandamaður gegn Íran einum helsta óvini Sádi araba og fleiri

al Assad Sýrlandsforseta sem var ekki á meðal fundargesta enda var Sýrlandi vísað úr bandalaginu tvö þúsund og ellefu fyrir að hafa barið harkalega niður mótmæli almennra borgara Gólanhæðir er landsvæði svipað stórt og höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskagi sem tilheyrir Sýrlandi þar búa fjörutíu þúsund manns helmingur Ísraelar og helmingur Sýrlendingar Ísraelar hernámu hæðirnar í

nítján hundruð sextíu og sjö sama ár samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun tvö hundruð fjörutíu og tvö þar sem meðal annars segir að Ísraelar skuli hörfa frá hernumdu svæðunum í

kippur stríðsins nítján hundruð sjötíu og þrjú samþykktu Ísrael og Sýrland að leyfa Sameinuðu þjóðunum að taka stjórn á hlutlausu svæði á hæðunum nítján hundruð áttatíu og eitt ákváðu stjórnvöld í Ísrael svo að innlima Gólanhæðir sú ákvörðun hefur ekki hlotið samþykki alþjóðasamfélagsins fyrr en Donald Trump Bandaríkjaforseti ákvað að viðurkenna þær sem hluta af Ísrael fyrr í þessum mánuði framtíðin í

er björt ef Íslendingar borða íslenskar afurðir segir bóndi á Syðri Bægisá í Hörgársveit skortur á mjólkurkvóta valdi þó vandræðum bærinn var á dögunum valinn fyrirmyndarbú ársins syðri Bægisá í Hörgársveit er fyrsta búið á landinu sem fær fullt hús stiga í úttekt fyrir fyrirmyndarbú í úttektinni eru yfir sjötíu atriði tekin fyrir allt frá því hvort hætta sé á

hvort þakrenna sé yfir inngangi

þrjú atriði sem gilda náttúrulega mikið mataröryggi gildir fjörutíu prósent dýravelferð fjörutíu prósent og ásýnd búsins tuttugu

á bænum er nýtt fjós sem tekið var í notkun síðasta sumar en kostnaður

var hátt í hundrað og sjötíu milljónir þar eru fimmtíu mjólkandi kýr en stefnt að því að þær verði sjötíu um áramótin við erum komin með dýrin í uppeldið og þær eiga að bera í sumar og haust og þá ættum við að ná að fullnýta fjósið og

í lok árs og þá vantar okkur bara kvótann upp á erfitt hefur verið fyrir bændur að fá kvóta og mörg bú í landinu framleiða umframmjólk sem lítið fæst fyrir við erum búin að sækja um á kvótamörkuðum og það hefur ekki skilað miklu síðast komu þrjú hundruð og átján lítrar sem er náttúrulega hlægilegt

við vonum að þetta lagist og við getum fengið kvóta okkur vantar svona hundrað til hundrað og fimmtíu þúsund lítra til að fullnýta fjósið helgi segir að nokkur óvissa ríki um framtíðina hún er bæði björt og ekki björt

kjöti og svoleiðis sko en hún er björt ef Íslendingar borða íslenskar afurðir sko ljósin voru slökkt víða um heim í klukkustund í gær tilgangurinn er að vekja fólk til umhugsunar um umhverfismál þessi athöfn nefnist jarðarstund og var fyrst haldin í Syndey í Ástralíu fyrir tólf árum almenningur fyrirtæki og hið opinbera eru hvött til þess að slökkva á öllum þeim ljósum sem

ekki er brýn nauðsyn að hafa kveikt á jarðarstundin hófst klukkan hálf átta í gærkvöld að staðartíma á hverjum stað þannig varð myrkur í kringum mörg af helstu kennileitum borga um víða veröld náttúruverndarsamtökin World fund for

í gær voru ljósin slökkt í klukkustund í um hundrað og áttatíu löndum Indlandi Brasilíu Sameinuðu arabísku furstadæmunum Hong Kong og Taívan svo fátt það má búast við látum og pönki á músíktilraunum í kvöld segir upprennandi tónlistarmaður

keppninnar hefst núna klukkan hálf átta byrjuðum sem bílskúrshljómsveit og sáum að músíktilraunir væru að fara að byrja svo við ákváðum að það væri góð hugmynd músíktilraunir voru fyrst haldnar árið nítján

hundruð áttatíu og tvö og hafa síðan þá gert upprennandi tónlistarmönnum kleift að koma tónlist sinni á framfæri og hefur keppnin gefið innsýn í grasrótina í íslensku tónlistarlífi undankvöldin eru fjögur en úrslitakvöldið verður næsta laugardag við erum

ótrúlega spennandi og eitthvað nýtt sem ég hafði aldrei gert alltaf að prófa að gera eitthvað öðruvísi og hverju má búast við

blóðmör í kvöld bara látum og

var opið hús í Myndlistarskólanum í Reykjavík þar voru sýnd verk eftir um fimm hundruð nemendur á aldrinum fjögurra til áttatíu og níu ára fjórðu hæð j l hússins fyrir ofan Myndlistarskólann þar sem áður var gistiheimili var breytt í sýningarrými sýningin þar var hluti af norrænu verkefni sem miðar að því að vekja athygli á listsköpun fólks sem hefur almennt ekki gott aðgengi að ég er ánægður að hafa þetta sýningarrými fólkið hérna er alveg yndislegt og hefur fallegt hjarta það er ekki á hverjum degi sem hjólreiðakappar leggja undir sig Kringluna og fengu

þá skulum við líta til veðurs það kólnar í veðri til morguns og stíf norðanátt leikur um landið annað kvöld með

hríðarveðri norðanlands útlit er þó fyrir að suðlægar áttir nái yfirhöndinni þegar líður á vikuna með heldur

veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum

nú ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins við förum yfir stöðuna í Olísdeild karla í handbolta nú þegar stutt er eftir af deildinni Sara Björk Gunnarsdóttir og lið hennar

tryggði sig í dag áfram í þýsku bikarúrslitin í fótbolta fimmta árið í röð og það var skammt stórra högga á milli í enska

Flugfreyjufélagi Íslands um hundrað milljón króna lán til að koma atvinnulausum flugfreyjum WOW

flugfreyjufélagið missir meira en þriðjung félagsmanna með falli WOW fimmtán þúsund manns gætu lent í vandræðum í fyrramálið þegar verkfallsaðgerðir hefjast samninganefndir atvinnurekenda og verkalýðsfélaga hafa setið á fundi í allan dag fólk sem er á dýrum lyfjum og er á biðlista eftir hjúkrunarheimili kemst síður inn en þeir sem ekki þurfa slík lyf kostnaður vegna lyfjanna getur leitt af sér skertari þjónustu við aðra íbúa gamanleikari með enga reynslu af stjórnmálum fékk flest atkvæði í forsetakosningum í Úkraínu í dag samkvæmt

búist er við að hann og sitjandi forseti etji kappi í annarri umferð eftir þrjár vikur